tonu yi mina bin han wikɛn-nɛ awe ma o yira-ra a fara wɛ wa ami we barbekiyu mima o wari wɛ wa ami vɛ cɛ biyo besin mɛna mian ami a ɛsi ami sumu ami woro mi prozɛ-ra ami di ami zin ami sumu sumu matete a bun mɛ yi mina tonu a bun mɛ we wee ni wikɛn-ni